Nta la me casa ci sunnu na trintina di lampadini. Giustu ‘n misi fa n’aju canciatu una, ma oramai nun capita spissu pirchì li lampadini hannu na durata longa. Na vota li lampadini duravanu quasi pi sempri. Poi li fabbricanti ficiru ‘n pattu pi farili durari menu.